<noise> ya'ore suwa lei muwa'ne ore'ya monto'naka nakawesu kunaiton to su dapur ore'manto'na miho ta'apa tou kannen ku inuman ku teya'monto mobuaie kinowaten toya'to mangai na'ponato ya'mangai so'a wombali na'keren mera'ore mamake a kakai na'kakaito ore kun'ke'ren ti'in one'ren a kakaito u'na a kuimanase kampuhan na'ore mangai na'merak ya'ore mangai nate mayuyur rayu-ran kune'tou am apatu kawuyate tusurlangendeng'a- ore'monto sukamar na' oneto surlalonganne a' putatikilen wowuanku pei one pei kartas tonarondosta na'am apa' <noise> ala'en kune ondaika kakaii yuran ondekakai yuran kunei ore kawuyate tongontowi senelengontonaku pale'nei a'awu te'e ore su Woe lalunganen a'apa patetiki lan apukasaleto one ren sene laba-laba na'tepokun mera'ondei'a kakaite'e a ore lumompu ene'te ore lumompu reniasu'a apate'e sukamar na'mera onetu su supores ne'na' temangai neteh apa tonde-tondeken kumere nera kumi mera'am awu to'one te su'a su sula'ne sukadera ore'suwawu meja te te'am susulate one-one a'wu na'te sangapato'au tuwuran ne onde kakai na'tante orei kakai te'e mera'ore tu kakai to ke'ren mokuna ke'ren orasni ti'in oneren to kakaito kuna kuni'mangase'an kampuhan na'te te'ore'a mentuwantemeisusaine tu'a monto walei koto nanalei'e saine to ngonto te'singka na'e naloloa eni'teise em apa ti'i tongontoan masampel sini a padahal kampuhan tokakai'te'e nu A nopeile sutana naise tera'a apate nteleore susai natekempuhan teingnotoan masampe-sampe lesu susaito nalaluwa ene nata' oras ti'i oreemto'an kakaito wuteto'a kakai plastik men kakaito pelastik na'beker te te'en tone gaga to pamake ma'tante ore'moto kakaito kuna'an apa te'e tote ke'ren wo'one na'ten ore tu'kakaito pelastik na'wu mensawurini bulimumpumerak tokakaite'e a na'kakaite'e anak ku ore muwani na'merak poumumanen kosimangaseh eh muale'newu pangaleh lete'a kakai mangai- manimpang sowale tere'netu mangai ne wewiu wi manindi-nidi sta am apa te'e bi mononai-nai hang ape ti' mengaseh kumore'e munanayang hape na'iku mu ikumumamat taton a manginuwaten ore' suwalei mera'ore'a suwalei tema mangalahle'a kakai ore'kakai kakaitokun na'a apa te'e kampuhan leto pamake suha Suwum balei pouketei'a pangai te'a kai'a apa te'e one tor laba-laba ne tosuwombalei ore'onete tusojendela tu mo'nton napuling kewis jendela pumontong a'awu ore apa te'e a tekakaite ento pamake ne na'tante ore suyunne a sukintal telelaheng te'e telemamake a'sosapu to'a kakaito puna punimngase'a ka kai'a mana tu sosapu lidi sini a sawira pato kakai to'a kuni mangesetimbung ore'a kakai te'e a sawe to'a timbung tonirupakus sini a teto pangaiso'a kintal te ore'te telelaeng telepamake tomen kaine wumen assalu'an nu'askep ores ore oras ti'in na'puni mangase'an saruan tami ondeskep wukurumesu'a tampato piniho e ore ke'rena kuna mamiho woyang a sampah a te'a tetupundume tami'am apate'e kapuk- to kinasu sukintal a su susarwanen ne su sasandian te ore susasindian tame' ore sobalakang tamei a'teito teito am kaguna'an to kakaite'e a